دراسة الاقتصاد والمالية مهمة جدا، لانها تعلمنا كيف ندير مواردنا ونفهم السوق بطريقة صح، بتساعدنا ان احنا نتخذ قرارات مالية صحيحة في حياتنا اليومية، تشرح لنا كيف تفاعل كيف تتفاعل الانظمة الاقتصادية، يعني مو عديمة الفائدة ابدا، بل مهمة لتأمين مستقبل افضل.